Na jadi carana ipake ero paspor e na narekko engka tu pappada bobboq e ero yurusuq nappa carana ipake narekko lokiq jokka <hesitation> luar negeri na semisal lokiq jokka mekka loki jokka <hesitation> saliwenna indonesia na harus pa engka paspor taq jadi carana ipake akkangngero semisal jokka kiq bandara de atau sebelum taq makkappala luttu yappitangngi joloq paspor taq ku petugas e jadi yenaro carana yakkigunang yetu yasengnge paspor <noise> narekko yakku deggaga paspor taq deq weddikkiq salai <hesitation> indonesia <noise> apaq tujuanna paspor e ha yenaro ipake jokka ri saliwenna indonesia atau luar negeri.